Ye, raha ohatra hoe nagnano <hesitation> loka zany zaho tany amin'ny BET plus de nahazo zaho, de ireto avy ny tokony ataoko satria falifaly zaho de antsoko ny <hesitation> kamaradiko jiaby afahako hoe miara mifaly amin'jare de mividy toaka, na magnano <hesitation> ahandroahandro ohatra hoe agnano pizza atao ana- anaty anaty tragno ihany satria falifaly hoe nahazo tamin'ny BET zaho de ary izy miaraka falifaly aminah. De izy zany zare amin'igny tegna hoe mifaly tsotra fô tsisy hoe <hesitation> zao sy zao be dia afaka manao zavatra tiagna atao.